ارجنٹینا دا پکوان سپینش، اٹالوی پربھاواں دا مِشرن ہے۔ جس دی وِشیشتا وِچ آسادو باربیکیو اتے ایمپانادا سٹفڈ پیسٹری پاپولر ڈِش ہے۔ <hesitation> اسٹَیپلاں وِچ پاسٹا اتے پیزاں ہی شامل ہن۔ جو کہ اٹالوی امیگریشن درساؤندے ہن۔ جدوں کہ راشٹری پین والی یربا ماتے ہے۔ اتے مٹھائیاں وِچ اکثر دُلسے دے لیچے اتے الفازولز ہُندے ہن۔ ارجنٹینا دنیا دے چوٹی دے بیف اتپادکاں وِچ اک ہے۔ جو بیف نوں پکواناں دا کندری حصہ بناؤندا ہے۔